Bom ishieh bie pie lyieh leh yalu i'ginnu, lyishieh lyieh leh ari ninne ari yeh kie muie ari lemkie but i mie zan ochuwue i boro nuie pgohgle itub o akobo. akobo ifieh pie benyie ari bie ari pie hieh pie ari kiekieh ihieh okukwuo ade oluelu lay iboro uutem okukwu ade oluelu brnyin epo ley ihieh burro butem leh ade leh nyinu nyinu ihieh ley pie ari male ari kie hayie leh obinn yeh ifie binn kie kieh ari kiehe bnyie bie mie-mie tohro ari hay wuninn ari rie tohro, ifie sal wu tem ari fie kileme ari mu pie kie lekunu irue yeh chie ihieh kie epieh leh onine ofie leh obie leh mpi leh wu leh